Maŋ gbȧlȧ tùwa mȧŋ, mìŋ manaŋ kèè maŋ gbȧlȧ tùwa, nìì lɛ sie maŋ kpȧȧ maŋ gbȧlȧ tùwa mȧŋ, maŋ miŋ jùȧ maŋ juo nɛmuŋ nɛmuŋ nɛmuŋ, muŋ dènȧŋ nɛ̀ŋ nyùnaŋ mȧŋ gbiŋ muŋ dììyȧ hmɔɔ̀ŋ mɔ̀ɛ̀ muŋ gùȧ kpoò mɔ̀ɛ̀ fo, muŋ dènȧŋ kɛiyìum nyȧŋ, muŋ jȧȧ muŋ sìnsìŋ maŋ kpɔ̀ɔ̀im mȧŋ gbiŋ muŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ muŋ sìȧ nɛ̀um mȧŋ gbiŋ, maŋ miŋ jȧȧ hmɔ̀ɔ̀iŋ maŋ fuuwù tɛ̀ɛ̀ moo gè mo miŋ jȧȧ muŋ jȧȧ maŋ hȧwaum mȧŋ hmɔ̀ɔ̀iŋ maŋ miŋ nyùnȧŋ tɛ̀ɛ̀, muŋ sìȧ bù mɔ̀ɛ̀ muŋ sìȧ kìlɛ koi, muŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀, mùŋ jè niìŋ nɔŋ ke jiifȧa kèum nɔ̀ŋ mȧŋ hawe ɗouŋ, <hesitation> muŋ nyùnȧŋ maŋ kpɔ̀ɔ̀um mȧŋ complete lɛ̀ɛ̀ kanaŋ lɛ̀, muŋ nyùnȧŋ tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ kaiŋ muŋ nyùnȧŋ pɔ̀ɔ̀nwaaŋ mɔ̀ɛ̀, pɔ̀ɔ̀nwȧȧŋ maŋ kpɔ̀ɔ̀ bù wɛiŋ mɔ̀ɛ̀ mɔɔ sìȧ muŋ nyùnȧŋ, muŋ dènȧŋ kìlɛ̀ mɔ̀ɛ̀ muŋ sìȧ muŋ sìȧ sìɓaȧ muŋ sìȧ nɛ̀ɛ̀ŋ gbiŋ kanaŋ lɛ̀ wèè maŋ kpɔ̀ɔ̀ sùȧ, maŋ miŋ nyùnȧŋ chekele, mùŋ jè pɛɛ nɔŋ mùŋ tawe nɔŋ kùlò tìyèe mȧŋ diȧ, nynȧiŋ nɔŋ tɛ̀ɛ̀ yɛ̀ɛ naum kùwò jii lɛ̀, mùŋ jèeiŋ nɔŋ mùŋ hawe, yɛ̀i yaȧ kèè maŋ gaù maŋ, mìŋ manaŋ maŋ gaù, maŋ gaù maŋ hàwȧ jiim mȧŋ miiŋ, Mùŋ dene maŋ gaù maŋ maŋ miŋ kɛ̀ɛ̀fìyè, maŋ miŋ ɓɛmɛ̀ŋ nɔmɔŋ nɔmɔŋ, maŋ jȧȧ kɛìyìum nyȧŋ hmɔ̀ɔ̀iŋ, muŋ fùùwù nɛ̀um mȧŋ gbiŋ, muŋ sìȧ nɛ̀ɛŋ gbiŋ muŋ manaŋ muŋ sìȧ lɛ maŋ miŋ fɔɔwù maŋ nyùnȧŋ maŋ kpɔ̀ɔ̀ maŋ maŋ miŋ gɔaì, muŋ sìȧ bù jɔa, bù wɛiŋ jɔa ko kpoòi, e bìȧ muŋ sìȧ maŋ gaù maŋ muŋ kaanè maŋ jèlȧ tɛ̀ɛ̀ maŋ kɛɛ, muŋ sìȧ kpɔ̀ɔ̀ maŋ muŋ jèlȧ maŋ kɛɛ, sèè mȧŋ kɛɛ̀ kɛ̀ mȧuŋ gbìȧŋ hoònɛ̀ŋ mɔ̀ɛ̀ gbiŋ ko kpoòi, mɔ̀ɔŋ sìȧ bù mɔ̀ɛ̀, nɛ̀ŋ lii gbiŋ jèlȧ mȧŋ kɛɛ kɛ̀ mȧaŋ gè mȧŋ wooyè, mùŋ gùȧ kpòò ja mɔ̀ɛ̀ mȧaŋ jȧȧ, kpoo mɔ̀ɛ̀ jele mɔ̀ɔ sìȧ jɔɔ mɔ̀ɛ̀ mȧiŋ nyùnȧŋ kɛɛ fèiŋ nyùnȧŋ ɓɔ̀kɔ̀ ɓɔ̀kɔ̀ wèè e fȧ gòȧ because maŋ hȧwa ɓɔlɔ̀ɔ̀ maŋ, mȧiŋ nyùnȧŋ è nɔŋ ɓɛɛnɛ̀ŋ kinɛiŋ è nɔŋ jɔ̀ȧȧ kinɛiŋ, muŋ fè nyɛ̀nɛ̀ŋ e mȧȧŋ, maiŋ jè, sèè maiŋ jììyȧ maŋ gaù maŋ, niì sìȧ gbiŋ mùŋ manaŋ muŋ jè maŋ gaù, ɗɔɔ gbiŋ manȧŋ keum mȧȧŋ wèè maŋ jè maŋ gaù, muŋ miŋ nyùnȧŋ tɛ̀ɛ̀ muŋ jè, yɛ̀ì nɔŋ yaȧ maŋ nyòògoò maŋ, muŋ kȧmè maŋ hȧwa mȧŋ muŋ miŋ gùȧ fofo muŋ miŋ hɛ̀ɛ̀, maŋ miŋ jȧȧ muŋ dènȧŋ maŋ nɛ̀um mȧŋ gbiŋ, yèɛ naŋ tɛɛwɛ̀ maŋ dènȧŋ lɛ, maŋ dènȧŋ kɛìyìum nyȧŋ nɔ̀ŋ mȧȧŋ bonìŋ mùŋ kuwa, mùŋ go zȧ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ kɛì, denȧŋ nɔŋ kìlɛ̀ pȧtȧ mɔ̀ɛ̀ muŋ sìȧa, muŋ dènȧŋ wo mɔ̀ìŋ mɔìŋ muŋ haȧuŋ noo, muuŋ noo gbìȧŋ muŋ nyùnȧŋ maŋ hȧwa fooum mȧŋ tɛ̀ɛ̀ kanaŋ lɛ̀, Moo sìȧ bù mɔ̀ɛ̀ maŋ miŋ nyùnȧŋ maŋ wooyè tɛ̀ɛ̀, muŋ nyùnȧŋ ja mɔ̀ɛ̀ nȧȧŋ kanaŋ lɛ̀, mùŋ jèeiŋ nɔŋ ke jiifȧa mùŋ jè ja mɔ̀ɛ̀ ke jiifȧ diɛŋ, nɛ̀ŋ gbiŋ woȧ mȧȧŋ muŋ nyùnȧŋ muŋ nyùnȧŋ tɛ̀ɛ̀ mùŋ nyime nɔŋ ɗèwè nyùnaŋ tɛ̀ɛ̀ nyuùnkpùnɔɔ̀ŋ kȧìŋ nɛ mùŋ fòouŋ nɔŋ jaȧ kȧìŋ nɛ maiŋ nyùnȧŋ maŋ hȧwa è go kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ hoònɛ̀ŋ mùŋ jèeiŋ nɔŋ ke jiifȧa diɛŋ mùŋ dònȧŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀ kɔɔ mɔ̀ɛ̀ sùȧ, kɛɛ ɓȧùm nyùnȧŋ ɓaa, yɛ̀i mùŋ naŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nɔŋ nyùnaŋ e jɔ̀ȧà sakalaȧ, muŋ nyùnȧŋ nɛ̀ŋje mɔ̀ɛ̀ tɛ̀ɛ̀ muŋ jè, mùŋ jè nɔŋ mùŋ hnȧŋ muȧŋ bi jawa, nɛ̀ŋ gbiŋ tie nɔŋ wùìyè kȧìŋ nɛ mùŋ diȧ, sèè maiŋ nɔŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyùnaŋ tɛ̀ɛ̀ nȧȧŋ kanaŋ lɛ̀,